أعتقد أن الحكومات لازم توازن بين النمو الإقتصادي والحفاظ على البيئة، النمو أكيد مهم عشان يحسن مستوى المعيشة ويوفر وظائف، بس إذا أهملنا البيئة بنواجه مشاكل كبيرة مثل التلوث وتغير المناخ، فالمفروض نبحث عن طريقة تظمن التنمية المستدامة بحيث نحقق النمو ونحافظ على الموارد الطبيعية بنفس الوقت، بالنهاية الحفاظ على البيئة هو استثمار في المستقبل.